Aody ô, aody e! _x000D_ Oy! _x000D_ Azafady koa ngah e, mba ampidimpidino koa ngahy e raha magnegnondreo mban'ny tabatabandreo fa efa alina monko ingahy andro toagna sady zaho amaraina mbola <hesitation> hifoha amandraindraigna andeha hiasa de lasa voatabatabandreo nefany zaho lasa sy tafandry nefany sisy varany zaho amaraigna hifoha mandraigna de lasa reraka zah fa mba ampidimpidigno koe raha i tabatabandreo raha mety azafady fa karaha lasa mandreraka be hitady ino koa.